Ny tanjony antony nahatônga vola madinika ato marokoroko na hoe natao misy ovale na marokoroko ny vola madinika ohatra hoe vola rôpolo taloha regny na vola dimampolo mba hamantaragna hoe igny mampiavaka anazy amin'ny vola rehetra satria ny vola vy zany ny resaka eto a, ny vola <hesitation> marokoroko amin'ny sisisisiny na hoe forme ovale regny, regny no isany hoe amantaragna hoe ohatra hoe misy ôlo jamba na tsy mahita regny agnisany famantarana azy hoe vola vy ity a, izy amize ato marokoroko sy forme ovale.